תרטאן תרטאן תרייייט אנה נכתאר לכְּסכְּסו בִּלחוּת ו לבִּיצאר בִּזִית לעוּד, לכְּסכְּסו בִּלחוּת פיהא נְכַּה דיאל לְבְּחַר ו לתְוַאבֶּל דיאל לְבְּלאד, כִּיכְּדְכרנִי בִּגְ׳מאעָה מעא לעאִילָה, לבִּיצאר בסִיט ולכִּין פיהא לבראכָּה, האד זוּז מעכְּלאת פִיהוּם דָאכְּרָה, לפקּר ו לְע׳נָא לְשְׁבַּע ו לנִיַה, נקדר נְעִישׁ בִּיהוּם חִית פִיהוּם לגְ׳דוּר ו פִיהוּם לחוּבְּ דיאל לְיְדִין לוּגְ׳דְתוּם.